Ël frigorifero a funsiun-a che praticament ti büte la roba ëndrinta e <hesitation> a la fa ven-i freida përché al e ün compresur darè che a genera l'aria freida e cuindi a manten la roba da mangé bun-a për pi di